जसा की अपन जाना कि गर्मी का टाइम पर थंडी चीजां अपने काम में बहुत ही ज्यादा जरूर रहे हैं अगर थंडी चीजां रहे हैं तो उनकी वजह से अपन शरीर है। ठंडक मीरेवे यह थंडी चीजें और सबसे बढ़िया चीजें आप प। सब्जा खराब नहीं होगा हम ऐसा बहुत सारी चीजें रहे हैं जिनके माध्यम से अपना काम कर सका अब रेफ्रेजिटर एक। असी चीज है जिसके जरिए अपना बहुत सारी चीजें आने खराब कोई से बच्चा सका और उन्हें बाद में अपना काम-काम। इस्तेमाल लगे सका इन वजह से रिफ्रेजिटर आपके जमाना में बहुत सारी ज्यादान बच्चा बिघर नहीं बहुत सारी। ज्यादान सूरक्षीता आगो अंदर हैं एक कम की जाए अगर वजह से घर में रिफ्रीजिटर होंबो बहुत ज्यादा जरूरी है।